जो हमें बकरा बी काटो। तो आउ एशो चौ की जो मोसो ए टेटुक औ ज्यादा टाइम टीके चौ रखनो टी टेटुके औ फ़िरज़ दे रखदा।